हाम्रे मानव जाति संसारके सर्वोतकृष्ट प्राणी होई। यिहिक कारनतिती नयाँ नयाँ चिजके बारेमे जन्ना, बुझ्ना, दिख्ना कौतुहल्ता रह्ता। तभिमारे यिही कौतुहल्ताके कारनतिती हम्मर भित्तर ज्ञानफे बढ्ता अथवा उही ,हाँ यी चिज का चिजहे तौ, कैसेक हुइता यी विभिन्न किसिमके मन् मे जब शंका लागि तौ ओह्के हाम्रे जानेक प्रयास करब। तब ओह्का बारेमे जानब यी कारनतिती हम्मर का होई कह्लेतिती, हम्मर ज्ञानमे वृद्धि होई।